T-shirt landihazo a dia kakazo ilay maniry agnaty ala akegny ilay ma- misy hoditra ananjy maventy be io dia io alena e dia io andesina handeha agnamboarana a t-shirt zany.